Eee! Mambotsry ny tranony i amin'ny alalan'ny rorany da amin'ny alalan'ny fotaky avao koa la afangarony io rora sy fotaky io da anamboarany tragno lafa vita ny tragno la i avao ro mitoboky ao!